E labi ko hoi tinta fun nere nyamdu adefyatendoni aran kanjuoni tade fanyiriman lula, didabrebo tabi tina kodefi koumwe nyami, tonangi dola dolu wama koumwe tabi tina nyami.